Mahakasiky filtre eau zany ah, e fahitako anazy izy io otrany sy mampino avao e fahitantegna anazy f'igny zà avao e misy akonagne vato zay da ambony ao da mandalo amin'igny vatovato ogny, da igny vatovato ogny e mitaha e raha maloto laha tamin'igny rano ogny da izay e rano madio aby zasy azosony ambany ary, akô zay aloha e fahitako anazy.